सिंगापूर के मौसम में साल भर उस्म कटी बंधिये । जल वाइव होगाईचे इहा दिन धूप वाला होगाईचे। आओ तापमान डिग्री सेल्सेस के बीच में रहाईचे। सिंगापूर में बारिस साल भर होगाईचे आओ नौमबर। से जन्वरी के बीच में भारी बारिस होगाईचे सिंगापूर। में आद्रता जादा होगाईचे आम तोर पर के बीच में। होगाईचे सिंगापूर में दूगो मांसुन मौसम होगाईचे। सिंगापूर में तापमान दिगरी के आसपस रहाईचे।